So a ƴeewii ndefuuji ɗii eɗi nanndi koy. Kolombi duu, hono ndeduuji erop ɗii. Kañun duu ɗoon nii non. Kaa, eɓe ndefa maaro. Nokkuuje ɗe a yettaaki ɗee sifa maaɗa e muuɗun ana tiiɗi, so ngoonga. Sabi saa, ah, anndal ma heewa e huunde, aywa haala muuɗun hewka ana way e non.